Raha raiky nisy moa taminy tantarany Pôritigaly: ñy fahaleovantenany ñy Pôritigaly taminy ñy tao efapolo no eninjato no ñ'arivo, <shushes> tafarany ñy revôlisiôn Pôritigaly, <shushes> tamin'izay fotoa zay, tañatiny ñy fanjakà Esipaiñy tañatiny enimpolo tao Pôritigaly, tañatiny ñy fanjakà atao hoe Iberiaa miharo raiky.